Mañova ñy ketriky ketrehin-teña moa ñy fampiasan-teña ñy sira vaingany noho ñy fampiasa ñy bon-tsira, samby hafa ñy tsirony lafa teña ro miketriky, hafa ñy tsiron-kany nampiasam-bontsira hafa ñy tsiron-kany nampiasa vaingan-tsira ;manahaky anizay koa ñy fomba fampiasa tsy mitovy, lafa teña ro mampiasa sira vainga, hafa ñy fanava ñ'azy ;lafa teña ro mampiasa vo bon-tsira hafa koa ñy fanaova ñ'azy, samby hafa ñy karazan-kany ampiasa androzy roe.